कुपाम असलो दिस शांत आनी सोबीत अस्तां। कुपांची सावली अस्तां म्होंटोच वातावरोंन थोंड अस्तां। चवदा गोरमी जायना कुपानीं मोलालो सोबीत दिसता। फोर्टंय हें कुपाम आमकाम सावली आनी सुसग डितात। कुपाम असलो दिस पोलें मोंन शांत जात अशेल्या। दिसा आपल्या घोरच्यांव वा इच्छ्टा संगातांक। चाव पिवों वेल सारचें ओकरं मोंन जात।